annin clah laff anin takaa hindarginii dargaa feed morokkoaa, morokko dekaati fedaa laff diniatii, wonkulii hinkabdii manny kabddi ,yaanni baree stareea birri kabdi. duub suunif akaan dekaati ishia fedda morokko suun.